Maquillajeko oyeporu anivaera yanderova ikiava o yanderova rupi oe mbae yandereva aguiyeara oyekua, jaema yambojova yave, yaipisipisi yave yande rovare opa omokañi misirai pegua yandegui jaera kua oyeporu